راح أجضي وجتي بممارسة الرياضة، أحب الذهاب للجيم ،أو الركض بالهواء الطلج، الرياضة كتير تساعدني على تحسين لياجتي البدنية وتخلصني من الضغوط، ثلاث ساعات تكفيني للتدرب بشكل مكثف أو حتى أني ألعب كرة الجدم مع الأصدجاء، وأستمتع بالحركة وأشعر بالنشاط after work.